Onisikwu bu ma lwai ososule ovu-otor-nu onu oweru nhecncoru osanu ajuju Isikwaru bu nhe lalu. Nim bu owee kaoshan bu owee ke ebu nzazayi bu ozoo nmebidonu ke owee. Owee Iwai si osule ovu otor nuonu ne eluanwa ke nye werumakole Iwai ovu sa-manma ouu-samanmanu ouu-sananma ihena nye kpaya lwai nye nyeobh hchoru ozu ozukpa owe-nhe sioyoyelayazu. lkoaqu lusai ovusamamma echoru orwuri isa ori ichoru osu-iwe isuosu ichoru olu nweren izu olu ichoru ome nhe nu nhe obula icgoru me izu omeya lhena nu iziri nu ikpaya iwai aud lwai zimako nu ahu iwai me ouu otor-nu-onu awai qwe yesi ouu ouu namanyi mma nye kpagumaku awai emeneme now nu ke nugeria kam ikpaqumakala awai nhe nu nhe obula masisi izuome nhe nu nhe obula be ne me elunwa esiqunome osadoyayi ewhi ihena awai zinaka eka eqbaso taa izu agba beka ki nuriru inoriru nhe nu nhe obulu ochu ru osu iyo osu iyemako uudu keworu gina ezinouoro nhe dumi somanuma nu ewhi Ndoka-ewhi yesiya nye wuyi whoa lwugwara whoa lhena mu kim awai sinaka kia nhe kun kanu awai qweru ovuoma awai qweyesi ovu-otor-nu-onu ne-elunwa ke azi taa nne we-awai nye bu nye whoru onwa vule anya. lkewerionkala iwai ovu nuko nma onu koto rguriri korumurumu ukugwale ko ovu su otonuonu nhe iweru awai. Wow nyaha nu ke nye wen-awai nyewen awai ovu bula-ama wuri taguyi izo oni wuri aka suha nu nhe edoru ozo nu nugeria ka azi taa ne-wen-awai duyaru evan onwa di whole nhe-nhe-nu-nhe obula ichorueme iyelequ onwu nanya wuri ququqwo me now nu nhe kpa awai owe nhe some. mamam ka nzi muonwo ji nwoami Nye wenhe manzu. kini meru ijgu nwoanyi nye we nhe ma nzu nge qwuru ijigu hwoanyo nye wehemazu venu risi-oka venu ihe isome elum satayi nu-ovu hen-ikpaqu awai ichoru ozo iwe iwe yam masiqu noowo ihunu ahia omasiqu nu ozowhoruya omamakoma imaqu nu ozo kweyikwe izos uhya hetakini akaruge kirimeru nha akaruge kiri meru nha akaruge awaiyam ozako so ovu so omayimma even whorgaziwhorga ove olulunworen ove ogbogbo ke nu kobula ve choruome iso to ecen ouu somayinma yeheme kanu awai mesi nma qwe yasi ovu owewhi so awai someli ovu ma yinma awai soma ko-ome-ovu zaotonuonu nyeweawai wuti sizo ata abu nyewen awai soko amanma ɛri begwu kanu awai yememadu nma ova. nnenunye obula. aeai bu he mesi madu manma. ikpaqumakala taa nye-mamma inena nye siosuwhoru iwe masisi alua iwera okweyikwe ouuru̇si bu nhe ichoru ogba iya agba obu okorochi bu nhe ichori izu iyo zu iyaaqba ikewega awaȯ ovu bamayi-nma ovu sotonu-onu vaduself kpuyiaka ouu metakontko nhe nu nhe obula eme wwti whorla mu oko-ovuyi lekini lenu wuen awai so awai someli iuu tor-nu-onu awai si mahomeli ouu weyiehui nye kpaya awai ovu bulaama nye-kpakomalala awai ovu so amanma so yaheka.